العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لي هي النهوض في الصباح غير الباكر يعني أنام حتى أشبع النوم و ندوش و نشرب قهوة و نخرج شوية مع صحابي نهدر مع صحابي نڨصر نحي لتناش نفطر و كي نفطر ندير ڨايلة نڨصر ثاني بعد الڨايلة و بالاك نلعب كاش بالون ولا مع صحابي المهم نريح باش ما كي نولي السمانة لوخرا نكون مريح